स्पीकर मे एक बिजली के तार हॉयल बोल चाल के ध्वनि आऊ। संगीत के ध्वनि के समाज लेते एक चुम्मक के पास हिलते। ए हिलना डुलना चुंबक के भी हिलाते चुंबक के हिले। से आगे वाला भाग भी हिलते ए भाग हवा के आकर से हिलते। आऊ ए हमर कान तक पहुंचते जब ए कड़क हमर कान के पर्दे ठन हिलते। हमे आवाज सुनाई देते चुंबक बिजली के तार के हिले ले हिलते।